Ari ímag nsup ímang îsarai ugba. ari ímang nsup ímangi íyira. arí ímang ńsup íyai oven kpor-kpork echi. ke anim muuk nne sup yene mme sughuren ke nsort amme. ntack sughuren ifu nne oven wor íre kpor-kpork íre echi-chi ani írem mme ke onor wu iremi sup ishigha ka ane enyen ewe. ke ntack onor ame ire sunor nne yene obven kpor-kpork Échi-chi. nge sughuren isuno nne ane eyen Eshi. sup înep denne amang mme. amang ugba ashigba. íuai mme ugba mme eshigur manim. egahanne oven kpor-kpork ítun hameh wu ifu manni denne íte íyai amang nsup amang atu ghage amang atughame ayaimme oven enwe Eshiga kpor-kpork esan and ago ímang kake evid ímang íye ke ugba ewe. ídud ígwarumaje imang ishi oven. isuno imang sup amang ayai. amang sup amang agai mme egaha mme ívaí mme kpor kpork j́egaha nne isai mme ke nsup enwe. íkuba onor nsort nsup ewe íyai mme kpor-kpork íshi-shi íreme ushigha ífai beh kpor-kpork ke utu ushi enwe asun o mme ímang ashi oven Ava ashi oven agoe. agmag-mme gba aku ayai mme amang amang animi. zee kpa ga ame igor-ígor urume. yene igor mme onor inepbe. igor utu eshi. igba be onor kpor-kpork igaha nne aje nne yene abbe arear ke inoi-inoi. je igaha nne yene aba gama uguru. mme imang arep obîo-obio oven nne asor ire ke otu oven wor ínep nne j́e anor uguamme. akuma amang adorn donor oven ah eshi-shi. onor wure war ashi ke ren ame aye ugun ame ishi-shi. wor ite wor írem-mí mmu íyewor mani je agwa anad mme nne gagwa nge ugun ayo igame ishi oven wor irem ugum ewe ishina mme nsup sup íbe onor íremi. ibe onor íremí atte. atte mme auuck ase ke oven wey înep dene ke anor eyen awe ken-ntagha urem oven ishi-shi. ígam eh. ke egbi wor nsup ke ere igaha nne ane edim aba aje iye or anor aye íye atte nsup amanghe ayega ise ebit denne ke-igod and írem onor muyaha ishi-shi ugba íshi-shi íwam effi Ivu-rem amang nsup amang nsup amang asara ugba <hesitation> euai nrem ugba igaha ugba wenge ítte ímmang nsup are amanga asara ereme bu mme onor umange nsup ugumu ayinne íre-wor ívai-íve ani anor kabami aje arep ugba j̄ení awor gayo-ga umah nsort ama agama afoorb ameh je ime uku nsoro ame uku sara mme. ayimme ame uba wor îvai amang anime ke utu jeni anor ufune wor ígame nsup eyeah igîmi sora. dem nsup ukuba dene ke oven. mme îduni ushi arear aje mma ren ise aje-ja oven ayeni ishi nne-nna ínep-ínep sup mme oven wor abbe agima-agíma ador-dorn-mme uh umag anord enh anord usu-sor wor igameh irem imag inemi ishigha. oven ígha oven wor aremi. ígaha nne îmag sup arear amang dume. amang asara mme abbe mme ígamang ayai mme ishiner ibe-bere nne oven wor mma asunnor nne je ígwe mu-mu and gba asunor nne yene sureme evai evai Awani ngure aj́e akiba mma ren onor akpan akpan den orung nguru aje je awan mme nwan mme oven kpor-kpork nge echi. echi nep-enep agbe kpor-kpork mme nsup mme reme arem îgume ishi ewe nna eh anor nna dotte yene. yen mani yen mmi iyai ígug. mani nìyai igug. but mani îgug íyai ke egbi wer nje ye atte nsup amangi aseme. nsup ewe mme kanna ke ntack enh ugune gba onor mme arem-mime abah amanghi asene abe asene ugune wor erem oven íshí. abba seme ugune. wor ígaha ayerk eh ayerk ayerk ota-ta wor îremi-nne yene ke oven nwe amang suga amang areme even oven wor kpor-kpork. imag mme ke onord enh <hesitation> íngí gama írem íqiui-sha. awani mme íku rume nne yene evai-vai írem anim mebub nyouronor wumaghi erem nsup ewe ushiga ke ntack amu umahe íshiga utorn nsort nne yenne je oven wu regge aneyen kpor-kpork eshi-chi. je egug wund ke onor inagha nwor aye yene manni effia gbega ayen edia-diaha evia wurem anor Mme-ide ewe ke etho anor ayen okay. ayen eda-dan oven gbe igbaí-bai erem onor eda-da oven íkpa ke ntack enh abe ke ímang nsup arear amang ayima ayigamanni. abe îmang nsup arear amang aduma mme amang asara uba-beh nguraje mme kpor-kpork unie onor kpor-kpor ushimaga shige-bayene. ayen onor ordum akare-atte yene ukpama denne wumege imang nsup ure. umang dumu yagha. ayen onor dum wey. ayen onor ordum mme ebon ame igaha ebom enip-mme-anip quiai akere atte yene yene ushima ebon orqiuad but mmeruge íbon ame íre gor ojoi ke ntack eh idon don mme nsort ame ure. ugo îgam adan-dan onor mme gan-nne abbe ashi mmah îgbon orqiuad abbe amang ama abe adowor atte agbe ashima igbon oqiuad mme nja aje írod amang abar-be weme wemeh nge abbe ajagha aguma nne obio onor abbe kpor-kpork imege ídon-donne abowen and nsup ire ke utu amme wor onor umag udon-donor amuwen asangha nsup ka anor-eyen. ebere ebere nne yenne anor eyen kpor-kpork yene isanma and evai igwoma ívene îzome ke effia gbiga so irem onor enwe iquo anor bah amaghi ireme nsup amme afu anim nne onor gwani iyourgobe donne ke-ntagha. ke-ntagha ime sughuren írebe adorn Anim ngwa debe nneyene. debe nne-yene sai abbe aremime egud-egud ewe. abbe arem. abbe remma wonu umang uyera manni. arem ashi-mma nne yene ke amang nsup amang reme. abba ka rem owidaha wor igerege gba owidaha. wor igaha nne amang amang aseme oven wor ordor ike worhore ishi eshi abba kpor-kpork mme gba ke ene-nep onor mme ene-nep anor mme ene-nep anor ayen erem oven wor irene nsup onor nne anim nde iduck ukoh nte oven wor abe duma areme igwe san-isan sae ikpa ka ame sup du mu reme. iye onor kpor-kpork war abbe amang ayeh. ewe wan ayennu ammara waní abbe aremer wor amang aya obionor evai-vai arem wor odun iyaha. arem mme odor onor wor ubin-ubin uuu gbod-ubod erem. îmang une dene nnifu sup anim ndo-atte yene anor gbe areme ke are-rem sughuren je ítone-beh mme ntack abbe arem kake oven aye anor eyen. sughuren ke nsort amme utte igam utu. sughuren ítte ke nsorog amme utte yene amme utu igug usune. yene otu wer ishi-shi. irem nsup íre utu oven wor ire ke ídon-dono oven înîme ishi-shi nyourgobe dene Ayourgo sughuren eshis-hi wegaha nne mme iyebe ífíok ewe abbe amangha aguma areme ovin ewe ori abbe igwume íbereti abbe aguma areme, areme ayen ana eyen. anor eyen aguma amang akanna abuwen. agumasaní ígohobe gah ane eyen anumeh ashiga